חִפְּצְ אֶלְאַשְעַאר מֻהִימּ בְּזַאף לְאָלְאַטְפָּאל פִּלְמְדְרַסָה, חֵית כּיַקַּוִּי אֶלְזָּאקִּירַה וְאֶת־תַּעְבִּיר, וּכּיַסְעַדְהּוּם יְפְהְמוּ לּוּגַ'ה בְּוַחְד אֶלְטְּרִיקַה אַעְמַק. וְלָקִין חַאס יְקוּן בִּטְרִיקַה מֻמְתַעָה בַּאש מַיוּלִיש עֲבַא עֲלֵיהּוּם.